أهم شيء يخلي عندك حافز إنك تكون مرتبط، إرتبطلك بنادي رياضي هادي أفضل نصيحة أنصحها، إذا إرتبطتلك بنادي رياضي بتكون مضطر تروح، والكابتن في الجيم يساعدك إيش تسوي؟ وايش ما تسوي؟ وإذا لقيت صحتك تتحسن وجسمك شكله يتحسن بتستمر.